Wor indonesia wor adha dinia adha cholle fan bat mal woga adha tunni get inama gola guba yae hori goree dig buse waq kadete boye dub akana nam kulli gargargalaa wor kunne wor adha dansa kabuu.